तुमते धन्यवाद पता नी आपा बिना मै क्या ही करदु अगर तुम ममेरा जीवन मा नि औंदी ता मि तुमा बिगेर क्या करोल ,तुमन मेरु जीवन हरयु-भरयू करएल अर तुमन मेरु जीवन मा रंग भरयेल तुमन मेरा घर ते इति सुन्दर बन्याल तुमार आंड तुमा कदम से ही मेरु घर चमकगे तुमन मेरु घर स्वर्ग बनेली।